Ah breakfast raremasodina ito taka tusagu umado aniani atorola paparataim eh ia biscuit umado kai aniani morning ai paparataim eh biscuit are losola taim aguna io nalo elai a- aniani soro kai aniani, kaina eh kain aniani umado eh ia sovioko ia sa golo elai ia pataloua kai aniegu raremaisodina eh a aniani eh kain anidiaegu are aini patalo umado tea kaina maka aripure isina ela kai koa <noise> tea kai koa. Isogu umana la kai freetimua ela agana moderoreai sodina kai aniegu. Taka aniani ela maka nalo atoro. Paparataimu aniani ela, ia aniani ela aniani soro kai aniani, ia kain raisi umado kai aniani og golo kai aniani, ia kain raisi umado kai aniani oh golo kai aniani ela kain pataloua. Are paparataim eh ia biscuit umado kai aniani. Losolataim biscuit kai aniani, kai aniani eh kain patalo tape podo kai anidia tape aikala umado eh kain pataloua, golo, koteka ela kain pataloua kai. Aniegu aniani atorola puredia podo umado. Puredia isidia pa aniani pa masuru. Taupa masuru taupe ari io, lago ela, pa aru uwaka. Uwaka kiki pa aru alo eu, ela inau agu main aniani ia elai, umado tea kai koa, aniani soro kai aniani, sa, raisi oh weda sa, raisi kai aniani, sa, raisi on weda sa, raisi kai aniani oh golo kai aniani ela kain pataloua kai aniani isagu. Lago inau aru uwaka, taka aru uwaka ege elai ia aniani ela taka anidia nalo kaka bebesu. Isogu ela pe kaka, kalosala. Pekakalo boni sodina are tape elai kain aniani kai aniani. Ma elai ia aniani taka ani ma? Elai inau kai naulo saka umado kaina isogu pe saka umado kaka pepeko ah iaau aika kai aniani eh ia aniani eh aika aniani. Elai aniani ela kai aniegu aniegu, aniegu akomala aika ma kai anisagu, anisagu moderare sodina ela ia taka aniegu. Are taka aniani isogu pe atoroi sala ako akomala aika. Uwaka kai alo ini patalo beau kai alo, are aguna main aniani soma? Enia patalo elai, nalo umado, moderareai nalo la kai pekodia elai ia pataloua kai aniani are waini aniani isogu umado tupelo kakalo elai aguna uwaka pe magea soma. Kai uwaka atoro elai ia patalo kai alodiaegu, patalo atorola soma kai alo taka alo taka alodia taka aniani ma elo kai uwaka wasaguasa ini kain uwaka kai alo. Tape day moderare taula ela same aniani eh umado kai aniani taulo. Kai aniani ela aguna uwaka, umado inau isogu atoroisala akoakomala, aikala, kai lauisagu lauisagu, kai tu, tu pe soaria umado ida uwaka lo aloa ida uwaka lo aloa ma, sai siamela kai lo aloa. Sai siamela kai lo aloa elai ia uwaka ela kailo alodia, alodia akoakomala aikala ela ia uwaka ela isouai tadipa podo rausu nalo kai peko soma umado patalo kai alo rausu, taka aloegu taka ioua umado tape lo natoia. Kaua ma natoiaula muatai la lago moderare taule same aniani eh kai ani taulo umado agu main aniani aniani ia ela ia elai. Oh elai ia aniani eh tadipa aikala <hesitation> umado ida siamela atorola kai ana umado amani atorola kai ana umado isoguai tadipa tu, ela inau kai ana umado isoguai tadipa tu, ela inau kai aru lalau. Ka aru lalau ma logo inau kai naulo saka, elai la ela main aniani taka anidi, anidi, anidi, umado isogu ai tadi palama matate atororausu, ela inau ka aru sosobi. Aguna arusosobi pe lau atoro, ini uwaka kai alo rausu, taka alo ela, ela la aniani tadi polo aikala ela, inau kai besu. Ela aguna main anianimala, raremai sodina aguna io golo ia udi, ela ka kaisi ka ani egu aniegu, ela agu aniani ia sa mamioko ela, moderare sodina ela ia patalo ela kai pekodia. Kai aniani aniani aniani aniani akomala ini siamela kai lo arausu pelo rausu nalo. Elai ia aniani elai magealadia gore aikala soma taka aniegu, isogua ela dipole lauatoro rausu ako akomala aika. Elai ia aniani ela taka, ka, ana ela ina kai besu. Besu pe amateau kai aru naulo saka egu, elai ia aniani eh mageala soma nalo kai aru anidia egu. Are akoakomala ika are ma taka bebesu lago ela kai tusaguasa elai ia aniani ela ia mageala, elai italai ma rausu.